Á bí mënjábank ací. Pasëkin bënim bëcak doon buŋ kafíirandër <noise> asínu kajáku inima dí use pase mëndu mpokanku ku dinaţun iyoo. Ayinkiri abaruka já baleenţi bëgá aá bayi dí udansu dí bëgá dí bawínar dí wu abá bayi bëduka ţíji kabandi kajukani njá, njá kabancis këbancis pëtul mënlik puŋ ací këcí pëbancis. Má ñaan kaţa leenţëna uburu abúkul yinkiri kajá yáar use pase bukaţa cí. Ebëjáku këjáku <hesitation> bëţú wund bëcak doon buŋ kajáka këjáka inima dí use pase kënima. Má bí cí búkal bí yinkirin áa bëko ruka cí bí uwáasu neej ñaan awicul neejá buţ ndënimar. Á bakake këm buţ áa uwora wí bëgari wí kapëniya nambandi anaţënki njá, kajá nuŋ garuŋ bul, nul garuŋ bul bëdirul de. <noise> bawoo buleenţ dí bëgá abanda abëţënk njá. Me bí asínu jáku bí yaan amëyá, amëya këwín uwuţuţan ayi muñalir ayi muñalir ayi muñalir. Kom bí aramata unk adoon pok dika nima aliw aar banukar dukajá nadu wund ná joola nëjákund aramata nimaţ bá aliw. Ndëpën ţí untab ţí bëliyëng awund duka já wund cína aramata dí kasal joola kaţef dula pasëkin manjá njá manjá kul nëjá yëŋanin, kajá kul áa kayëŋandër. Wund kacina joola áa akëma bí këwín kaloŋ poku njí kanima kënima. Ambí já kul awund bí cíba tëb ţañ ajá kul teena njí ní jooni ŋal abasín njí bipok. Ajá kul ŋancu mënsín njí bipok ajá njideeri ţëmak bukal abukul koorul nako káaţ aţa wul káaţ ţëmak kul, anín nul caţ anajá mambí bënim ţí njí biţa kanima ţí. Ní ndooni ŋal ací ajákul amëmbí këma wëţani bëmiñi buŋ áa nanţari ná anín njí anajáka pokan mëmpok bá kaţënku. Ajákul o nanjí jáaţa nëleenţ ají kaţú wul buţ pëleenţ manyá koowí yee wín dul wund kafáar wul ná ŋancu mënsín.